Desingol, moyingol mimagaji wala jimihen. Ɗee kulle e hono muuɗun ne mbaawi hiiseede hen. Hono <hesitation> banngal ko ɓe mbiyata ar ko, eyyo, ɗi ni ka min kam hakkille am addi jooni.